ʻe ʻtʻu dʻi ʻadum ʻbʻotum ʻni ʻna ʻalaran ʻdʻa ʻanw ʻe dʻi ʻdirimant of wodʻi ʻnod elik ʻi ʻdʻa ʻdi.